Ty kolotsain'ny Kanada ao zane, i zane manaja olo samy hafa fiaviagne ama ao. Tsy raike tanindrazana aminy fa le hajae aby zay mahatonga ndaty io zane e lafa misy fotoany le aleony makany Kanada toy zay amy toera-kafa satrie ireo tsy manavakavaky, fa tena manaja e fiaraha monigne.